Ty fomba fanova gilasy tsy misy ronono. Alanao ny rano atanao anaty kopy, na atanao anaty tavoangy, na atanao anaty kapoaky kelikely fisy ronono velo rey. Lafa eo i rano iny na asianao siramamy na asianao raha misy lokolokony rey zay. La- na tsy asianao ninonino fa rano iny avao anaty tavoangy na anaty kopy na anaty kapoaky iny, ampilirinao anaty frizidera ao. Linilinisanao elaela. Lafa mivonga iny manome gilasy iny. Da lagilasy i amizay.